<hesitation> Nega mendan so'rayapsiz? Men sizga ming marta yo'q dedim. Nega qayta-qayta so'rayverasiz? Axir bu meni asabimga, battar g'ashimga tegyapti. Undan kera- undan ko'ra iltimos <hesitation> boshqa birovdan so'rang yoki meni asabiylashtirmasdan o'zingiz <hesitation> boshqacha izlanib ko'rib toping.